Kwa manya mti we fuma mringao na mringa woo samia wu, kwekua akuma sambio mteyari lazima uven maumivu asabishwa sami ukafuma